കേലവുന്ജി തൈമുത് ഗ്രില്ലിന്ഗ് വന്പുന ആഹര പദര്ഥനേ। ബൈന്കര ഔ മുക്കേ ആഥു പോപുന്ദു ഐകിത കര്നേ വന്പുന। അന്ദ കേലവുന്ജി അഗ്നി അപയ ബുക ഹലപുന വസ്തു ആഹര। അനു വന്ദു തപ്പൈസൈര യന്കല തിര്ഥു വന്പുന ആന്ഛിന। കേലവുന്ജി ഉധാഹര അനു വന്ദു ഏക്സമ്പ്ലേ അഥി ദേത നോല്ലി। <hesitation> യന്കല യേപ്പല ഉസേ ഗ്രില്ലിന്ഗ് വന്പുന അഗ। സോകു ത ഉപകര അനു ഉസേ വന്പുദു യന്ദു ച്ലേഅന് വന്ഥിപുദു। നീരേതേ സോകു സോപു അന്തപര്ഥേ ച്ലേഅന് അനു വന്ഥിപുദു। യേപ്പല യേദ്ദേ സേഇഫ് ഐന സ്തലതേ ഗ്രില്ലിന്ഗ് വന്ഥ വസ്തുലേ। വന്ഥു വന്പുദു യന്കല യേപ്പല ഗ്രില്ലിന്ഗ് വന്പുന അഗ। സ്യുദ്ധ യേദ്ദേ ഇന്ദന അനുബല്സ്വരു ഗോഗോ ഹലയനേ ഇന്ദന। വന്ഥു ബ്യ്പൈര വന്ഥു ഉസേ വന്പുന അഥി യന്കല ആഹര। പദര്ഥനേ ബൈന്കര സേഇഫ് അഥ ദേതി ദോദു സന്ഗ്ര വന്പുദു। ഗ്രില്ലിന്ഗ് ഐന ഥുക്കല ഐന സോകു ച്ലേഅന് വന്ഥിഥു വന്ഥ। ദേതി ദോദു ഐന അന്ഛനേ ബുദിഅര വലി ഐത അന്ഛനേ ബുദിഅര। വലി ഐത അന്ഛനേ ബുദിഅര വലി ഐത അന്ഛനേ ബുദിഅര വലി ഐത।